لأ لأ لأ ما أعتقد، بعظ السلالات تكون ودودة بطبيعتها، مثل الجو الجولدن وتيفر بس في بعظ الكلاب تكون محتاجة تدريب خاص عشان تتعود على الناس، مثل كلاب الحراسة اللي تكون شوي حذرة، شخصية الكلاب تعتمد على التربية والطريجة اللي يتعامل معها صاحبها.